لو خيروني وقالوني أتحكم في النار ولا أتحكم في الماي؟ باختار إني أتحكم في الماي لإن أحس إن الماي هو شي حلو يعني، والماي كثير حولنا أنهار ومحيطات وبحار، لكن أتحكم في النار أحس إن النار صعب، وخراب فيه ودمار وما أحب إني أأذي الناس بالنار لكن الماي ممكن يكون شي طيب.